א ווינט טורביין איז דא צו אויך מאכן עלעקטריסיטי. <hesitation> די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז ס'דרייט זיך און ס'ברענגט א- ס'ברענגט די קראפט און וויאזוי ס'ארבעט- די- די עיקר איז ס'איז דא צו ברענגען עלע- עלעקטריסיטי.